<hesitation> Mixeur moa zany maro be karazany, ataontsika hoe <hesitation> fa- fagnamboara jus, ataontsika hoe igny misy kida de atao ao de de hoe: ah! zaho io ta hina jus kida na jus paoma na jus fraizy, <hesitation> olo moa zany samby mana raha tiany hohany, de iny zany afaky ho a- andisananao raha iabiaby zay tokony mety na ataontsika amin'ny alalan'ny voankazo zany e vo- zavôkà, de igny zany mamboatsy jus de atao igny am'zay ama- mamokatsy jus de afaky sotsoa fa tsy manahaky ny hoe jus poudre de igny mamparary igny fa zay zany ny ilana ny milina zany e.